لا هأبقى حابب إن أنا أكون رياضي مشهور، الرياضيين يعني <hesitation> في الغالب الوسط بتاعهم أحسن، مفيش فيه <hesitation> مثلاً سهرات مش لطيفة، أو حفلات مش كويسة، بخلاف الموسيقار وكده.